Fransuz madaniyati san'at, mo'da, gastranomiya va adabiyotda <hesitation> yetakchi o'rin tutadi deb o'ylayman. Parij mo'da va san'at markazi sifatida albatda yaxshi tanilgan. Fransuz oshxonasi, masalan, baget va pishloq bilan juda mashxur. Shuningdek Fransiya kino va teatr ananalari bilan ham boy davlat.